<hesitation> kobo ko gɨnachi taɗa hɨchi kaaga mɨndən hɨcha rə <hesitation> ɓwandɨvəgəna bannɨ, ko hiya nzan ngga'a ko dungu. Amma taɗa wai gɨnachi ko kobo tɨchi gɨ nggaa kuma taɗa wai gɨnachi ko kobo tɨchi tsakə'ə shinə nəə, amma taɗa wai kobo hɨchi nii səə nəə tan nəə ka'aga mɨndən bwanɗɨvəgəna banɨ. Hɨn kam ka ndənyi <hesitation> nggɨmchi, ko kuma <noise> masəə nəə tsamannə, kobo ngga nji chi amma achi kobon nda mɨndən, ta mɨndən gɨ rarangngɨ, ndɨɗangən kobonə nəə mgbəəgɨchi, rarangngəkɨnə bo tiiya rə rarangngəkɨnɨ. So, <hesitation> kobon taɗa hɨchi nji komu, mannə tsu kobon taɗa wai tɨchi gɨ nggaa kobon sən shiye gəgə gaa dɨn bwang ko ma təə monin hachi rarangngəkɨtə təə, mbagaya ɗɨrə kuskən dɨn. Mbagɨya ələ rarangngəkɨn dɨn amma ndɨɗangən sa'echi, sai hiya ja'a ndɨ kobon tasə <hesitation> tasə ɓwandɨvəgən ma pingənnɨ ndɨɗangən ma tɨchi dzɨ a vəi hɨchi ka nggɨmkɨn <hesitation> achi mahərin mɨshi, <hesitation> achi mahərin mɨ tadɨtɨn, ahci mahərin mɨ dzɨ <hesitation> ka haa nəə ɗɨkadɨchi kobongən, achi mahərin mɨ dzɨ mɨ hɨrə. Ndɨɗa ngənta ɓwandɨvə bariunəngən dzɨ bannɨ. Amma ma maa nəə tadɨ kobo, ammararang njiichi sai hiya nahan dzɨgɨchi a vəi. <hesitation> dzɨgɨchi a vəi kam ndama tasə səə nəə nggɨmachi ahah dzɨgɨmɨna hɨrə kobonyi, ko mahɨrən maa tichi shi ka hɨrə sə a ɓiyigən, ma mwanachi “mu ja'an gamɨn ndagənnɨ? So, hɨkin nəə tadɨ kobo taɗa <hesitation> wai mɨndəna nzanngən <hesitation> wai tasə kobon ndagən hɨcha nzanngən tuku ndɨ hachi nii gaba ɗaya. Achi kobon nda mɨnɗan macha nza wai ndɨ hachi <hesitation> gaba ɗaya. Amma achi kobon hiya hiyra rə səə nəə <hesitation> hɨɓgɨye <hesitation> achi səngu mɨ maɗya rəgɨye səə nəə nagwasaa shiɓwan, rəgiye səə ɗɨraa kuskən Rəgɨye səəwuzaa dɨn ragɨye saawuza dai dəi hii kam to nduundɨngən hii kam <hesitation> ngga. Amma irin mahyaa koboo nəə ra mɨndən taɗa ka rugwan. Hiya dzɨ gəgə indɨɗangə kin shi ko hiya ɓɨlə mɨndə kabuu ramɨn kobounəngənkɨn hɨmɨna dəho indɨɗangəkɨn shi nəə tɨchi gɨ ngga ka fɨtə ka rə kobunəngən. Irin mahyaa koboo nəə ko mɨndən mɨ rə maa tɨchɨ dzɨ a vəi ko hichi mɨ dzɨ avəi maa tii dzɨ a vəi ngga'a. Ndama ndagən, irin mahyaa koboo nəə taɗa kobo tsappə nɨtɨnnɨ. Amma koboo nəə ra mɨndən hɨcha phəə hɨcha gəə nggarigən, hɨcha pohə'a hɨcha gəə pikɨngən, hɨcha orə fɨtə hɨcha pohəə hɨcha vən, kobounəngən mahyaa nduunlɨngən ngga, mannə tsu hiya nggɨryadɨ hakke fɨta a di səə nəə vuuchi hiya pohəə hiya vən səə nəə vinndimfa a sɨkə <hesitation> a sɨkə, <hesitation> ɗerəwolə boye fɨtə masəə nəə kənimɨn gatə hiya dzɨ, mɨnɗana nggɨrə hɨcha və nduundɨngən. Amma mahyaa koboo nəə ramɨn dɨ rugwa tajjijjinə ah ah a dzɨ gəgəmɨn i ndɨɗa shi ɓam ɓami nəə tɨchi waa dəə, irin mahyaa obounəngən tɨchi gɨ ngga'a. To, kobon kam ngga njiichi amma mahyaa ndɨɗa kobo nii, dɨ ndɨɗa rugwa rimɨnnɨ?. Yam rimɨn kobonəə? Hɨchi mi ɗɨka mɨndən achi dɨ rugwa tsɨratə rimɨn kobonə, ah ah ngga kobonə. <noise> kuma <hesitation> ləgɨye dɨ kobonə ɓwandɨrə gunə tsu ma pingən mannə tsu dzɨgɨye a vəi masəə dəə. Amma koboo nəə ritɨnmɨn taɗa ka rugwaa nəə dəə ko dugu ɓwandɨvəgu mambuɗəngən. Ah ah dɨgɨimɨna kpaatiyu? Ah dɨgɨmɨna rapatiyu? Ah ah dɨkɨnan? Ah ah dɨbargiu? Tii tsamanu, so ngga kobon bwang achi mɨ rətɨn ka rugwaa nəə dəə amma koboo nəə ramɨn taɗa karugwaa nəə tɨchi waa dəə, taɗa kobo tsappə nɨtɨn kuma ko ɓɨltɨngɨye maa sai hiya nahan indɨɗangəkin shi mbom mbommboe maa sai hɨkina asi hɨkina dinggə rə mɨndən achi ragwagi rə kobongon taɗa tsɨrat njichi a humwachigɨ fɨtə. So ngga achi ələgɨmɨn kobon ko kuma achi sən kobon nda mɨndən koboo nəə vənga mapichi ɓwandɨvən mɨndəna ban avəi hɨ cha dzɨ avəi hɨcha dzɨ avəi masəə huɗichi taɗa wai a nda bwandɨvə mɨndəna mbuɗə ndavɨɗən hiya punadɨ digu. Mɨnu du a vəi tii mba mba mɨnə dzɨchi avəi. Irin mahyaa koboo nəə tɨchi gɨ nggaa amma koboo nəə ra mɨndən ka rugwa tsɨratə kobounəngən ngga njiichi a hii mɨ bɨttɨn ngga nə tsu ka rugwa ayam mom fɨtə so, hɨchinii mahyaa koboo nəə dəə hɨmɨna ələ, hɨchi nii mahyaa koboo vaga mɨndən ɓwandɨvəgəna ban mɨndəna dzɨ a vəi ngga. ko hii mɨ va fɨtə maa luugɨchi. Amma irin mahyaa nggɨ mbommboetə təə ko mi mɨ va fɨtə maa tɨchi luungən, ko hii mɨ vənmaa tasə səə giiyi. To ko irin mahyaa kobounəngən maa achi dɨ rugwa mbomboe rii, aka yayam za'agachi manyaa kobotə maa ta mɨndən tsamanɨ. Ma səə nəə shi dɨ rugwa mbominboe yi akii dzɨngən gachi. Ndɨɗangən səə tsu tɨcha shi jaau hiya ɓɨlə kobon hiya ɓɨlə kobon amma tii tsama səə gidɨn amma hii mɨ uya mɨ nza nda kobon ndagu. Ndama ndagən rugwa <hesitation> masəə ra mɨndən kobongən ngga mɨndəna nahapa digən, ngga mɨndəna nzan hɨcha nggɨmə rugwanə nəə rin kobonə nggɨ tsappə nɨn təko aku taɗa nggɨ tsappə? Rugwanə nə'ə huɗgɨ fɨtə təko ko ta fɨtə huɗa? <noise> rugwanə nə'ə rin kobonə nggɨ tsɨrattə təko aku taɗa nggɨ tsɨrattə? So, kobon mbagicha ka'a mɨndən hɨcha dzɨ avəi achi hii mɨ rətɨn ka rugwaa də'ə koboo nəə tii waa rə tɨn ka rugwaa nəə dəə tsu, nduundɨngən ta mɨndə dzɨ a vəi mannə shi mbombboin tsu ja'augɨchi. So, kobon, kam taɗa lekoɗi tsɨkanchi amma kashi gbək njiichi-nda kobo tsappən, nda kobo mbommo'en. Hɨchi nii səə mbagana monkɨn.